साउथ अफ्रिकेन या देशान लोक हांसार चोडसो आव्डेचो। जेवन मुंजे बिल्टॉङ जितुन तेह लोक मास हालु भाजता। आनी मीत, कोथंबीर घालून खावूंक जातां जो सगळ्या देशान फाटां आसा।